الشعر في أي عصر هيكون بالصله بالعصر الحديث لما أو لم أو لا لما لا يعني دي حاجة يرجع لها نرجع لها للناس الكتاب والقراء المتأصلين في الشهر